मैंने सुन्हो कि सब तुम सब मिली के घूमने जाने को प्लान बना रहयो। मैंने तो पूछ <hesitation> पूछनों चाहे तो, लेकिन कोई जवाब देनों को या जवाब सोचनों <hesitation> सोच्यों थो। कोई ठिकाना फिक्स नहीं कर्यों। मज़ो तो खुब आयो, पर बड़िया, पण, सब बड़िया सेटिंग करी लीजो। ताकि कहीं दिक्कत नी होवे। पर हां, मैं, मैं भी, <hesitation> तुमका सबका जॉइन करी लेओंगा, साथ में सब मिलीक घूमने चलांगा, और जाबी गुमांगा, महाँ सब हसी कुसी से गुमांगा, और हम सब जहां भी घूमना चावांगा, महाँ अच्छी प्लानिंग से घूमना जावं, ता अच्छी बात छे।